So mi nani un inni ni lewru Maris fuf, janngol wara dow hore am, ngam lewru Maris woni lewru silminaaki janngol.